Pekerjaan yang ideal tuh direktur istilah kasar die atasan kerjaannye enak banget die gajinye gede, duitnye banyek. karyawannye juga banyak die ga kehitung, ke mane-mane ini sampe. kalo lagi tugas keluar ke jogya sampe ke bali sampe kalau pilot, kerjaannya enak lagi, apalagi deh pilot. Jadi pilot naik kapal, bisa jalan-jalan ke negri kesono, negri sini. Sudah kerjaannya gaji gede, enak banget. Bisa ke mana aja sampe, ke mana-mana ini sampe. Pilot, ade pramugarinye, cakep-cakep pramugarinye. Demen kalau ngeliatnya, kalau lagi tipi tuh, kalau ngeliat pilot, main pramugarinye, cakep-cakep banget. Kite jadi demen deh ngeliatnya, cakep-cakep, cantik-cantik orangnya. Ganteng-ganteng orangnya. Kalau kite sih, udah pengen punya kontra kan banyak. Enak, setiap bulan kite nanggepin duit, banyak duit kite. Orang-orang, setiap bulan satu rumah, lima ratus ribu. Kite punya tujuh kontrak aja. Udah anteng kite. punya kontrakan banyak.